Noki ivd mumbe maniwo dakka nebu iwo neban yem kpe yanni wiwo nebanni hausa ban anguwaran ine bani wakili lambaran jimenaben matim bura ivimumbe mate mendabu mum viran da iviran nani ivimose veso invi mum semen aturenen mewoburen iban kamenaben imakarantaran makarantada dim valli bewar warko nedan gokunag makaranta goku jangi pensoga gobo wawawin makarantada nakaso makaranta da bewa vallabe warko vallin kedanga nye ibewa ilimidenga abewa ilimiga mawawin jimana ben geren geren kogoga pat nedan maworateso wima gerani wawe ammawiwa illimite bega agegopat mana vindipeno bekani ivindin non isat benenne kuye lenen abenso wibo ama ye lenen toh mate goran aye ge nagmenen ilimiga ilimiga ko inag duniyabe kona layirabe be semen wanemembu aturanen meburan meba bariga mebubo iburan wuso mebu ifagbo mebuben aburenen wuso bonba riga penden malombugat bunnen inagenen teran a jangenen ka tansinga bonma makaranta buda guren ammabo zangi pansoga mama membebu zangin Neran amembebu jangin nni tebe toh inye nebu zanginin mebebu tesoga makarantaden kaden nyarananni wuri toh makarantada wuri bumiga wobo apogmenbeka awuri dimsaboda nyare wo apogmen beka wugde wog wrobe <hesitation> wogda wowrobe sama bymgo kuma masheni bumdonso gosage dugga dari woowro da shin toh genagmene iv mumbe suwaga nebenen woden ipaga tuge makarantadani malumbu tebe mebu denbo inttebe malumba gaskiya malumbu aben gewongaga gaskiya malumbu abenna makarantaran tebe malumbu itebe toh malumbubo itebega mama membuden penmagan kuma mebuden mebu iba makarantariga masamen malumbu kirkiso malum ne nóóni báára masamen gobu toh wudun bugen ded malumbu tebe sogumbu ima membumayin jiben tongeren tarande mana soran nedon ke tubnonnin banza mere pendon teso toh woseni infagbete infagbete infagmebu ifag gobnatin najeriya infag gabnatin taraba ifag som bratin bali bali bali infag gwobnatin dakka ipaga tuge makarantaranni ipaga tuge makaranta ranni makarantaran tan ma ku pogmenda makaranta warira bi kupaga tugen. Ipaga tugen tug pagen denga nyare penan imosoranni inegsate penan isate abenni pokgan abenna makarantarani mewobu ibari makarantaso bome dadu wosenimi bundagan mi bare magan ta densoga ate okunbi a bogshi bogshi abayaku wa malumbuse waka maro geren buman magerenanga pat amma wi tudtebve miji ino kugen donga miden maso kadimga maniren mana membu ilimari <hesitation> habdin magshigeren pendananga manirega mana mebebu libini ama wimiwe perendim anka midonbu medonbu ike makaren taden bego sam sam sam iwo makaranta naganso toh gaskiya kadaga inagi moso mebu inag kuskure bon boo membu asabon anaganan penkani bon kagsoga gaskiya boon nag kuskure dimgetiga nog fagbete dim nebanabeni kperanni shuwagabannin makarantaranan neba isom bun no inago bun inagan gobun ina gan in makarantiti tuwan gobu gobunagan makaranta titi tuwan ipag tug na makarantaran makaranta semen han gomnati benaran tunda ndg bena makaranta shamsa buri yanga wosani afaganen a habdenen ajangin nante amaganan menwopen amag menwobu peniga

Mewodan kore kepen zangega dama annabima sari yen dalabul ilimu firillatun alakalli muslimin wa muslimu firillatun ala kulli muslimun wamuslima in ilimi ken ko amma jeren kebe kasan chaina agete a ba kete toh weyan kasan chaina saso dakka sari ibena háá beyem ammawo bo awo wawin baken bumdanso awawi bakan bumda nanso genagmenen ikumaro muman viren mani mendaba abeni pogam jeded itub memebu invidmumbe mendabu abene pooganje ded inbanjangipen penjangi nan bewa barkate penjanginan bewa lada to penjanginan wijangi peniga avallabe ammayinan karan wima pogani newanen we buran abewa abewa abewa ilimiga ama amayi yankama poogani nemembu ne duniyaran inyewibewa ilimiga amayiyan kamapen iliwekena duniyaroran iye wibewa ilimi ga amayiyan kan malam lanan iye wibewa ilimiga amayiyan kan ilalalanga ima jimannannan amma wiwa ilimitebega <hesitation> ilalamyara wima doje kpogsag adowenitan sai lokaciyan temwewo jim annanni to ivid mum. Makageso amma wibewa ilimiga nallene ilala be timeman beka kaza injimibo ijime lokaciran ka kaza toh lonsanan nog maya nagenne ijim lamga kokuma mala tagaranni kamun belaben denga mataggin su jimsum bewu gamega maya nagengen maya nage maya nagen maya nagenbene akemshi ate natemwega toh la lamwe ajimiga toh ajimbede pemanwi bumdagananga amate tomenan amma ilimi tebega bumda tikemsen bara membu dangidet mateso ilimi tebega tikemsan menbuda mateso tiken san membuda pat tewbe toga nya nagmenen worawo daka nebuga mewobu kunjangi penso seme <hesitation> womegabsibu mengabsibu ajangi peteso sepen so nan nanni megabsi bu ajangi peso ajanginnen pe warke ajan ginnepen warko ajangi pen warkoga abewa ilimiwega toh penan matomenna duniya rangapat nate tomen matosamen beban managn mabebsamenan penan managen mabebsamenan pat mate nagan amma iwa ilimite bega amaya nagen ka samu bebdan <hesitation> se amatoba amateyi yanni toh wiyiribo kaden saranshin wiyiribo wiyiriga ama samen wi yiriga mateburan wiyiriga mate buran toh wibutiwe bewawe wiyiriga mate buran iburariga wi butiwebe wawe awason wo naganen kageso menewmebu averenen Mi newmige jepat kupogman shenantu shenantu den nyare shenenya penanso akam kiwe akam kiwe gepogmenen shenentu na dunyaro toh sai penan noggadim penan nogba fagan mawa nyeme buranga ifag bunen gwojeso ifagbejum pen nonidansin pen nóónidan sin pen nóónidan sin pen nóóni denga yare ilimi ken abajanginnenpen ajanginnenpe wone waribupe isogumbuden pe iwo newari buden awa ilimi buden tesoranni agerente atenan saga abasanen malumbu imagapén atenan saga abasanen malumbu imagapén dinabe dinabenni iduniya benni báárape pat benóóni iye wibena dinamaga agu dinawe wabape wibena maga agodon aguwa barape amma suga wi aso shimpe adosupe aba bin moduksewega ama suden saranoya <hesitation> nogbe duniya nogneso shime ko noge duniyaga nog nedomen suwa pen kashi bara jum jumwi a nóóni tenten a gabshi wogin báára genagmenen wi pogmen nafika kotu nase <hesitation> nafika kotu denga yare wi domsupe aso shimpe ranni kuma wi avet mandonwe penve naganso. <hesitation> Tevé mani mandon anaganen teveso penan nog faganni anagenen teveso sakaniri so penan anaganen tumveri mandon so akenenpen penkega nyare wiyakaran isat an weyan ka abe gushi toh inye awa penah awe bááne nanbega tekejim kesane ano gosoga kuyamka penan minan mageun lebenananni aman samka anagka tum anaga dushika tummidaniga ama ku nyarariga wiya tebpenari <hesitation> shike nan iyewi nakkaniga genagmenan anag awo mutunci tiyabewe maso iye winag kagi soga toh wipogmen wine kebe naduyaro apogman nekebe na duyaro toh anagennen kageso ingfagbete bun menew mebu ajajanginen pen wome leromen bu a janginepen newaripe sigampe lerum pe newpe pat pawo ajangenen pen toh dim ge iye penjange dan wo ajangenen pendeni ga ku pogmen anagenen tumigen sosaram nan nagma ingangi peniga tum nagmenige soga genagmenenwo awawi ayeyi penjan gin anfaniso penjanginden anfanindenwo yiso dimgega ifagbute menbudan.